To mi wallidata on mi yaymo noy kam, mi yiɗi sarla ma, sarla kaa ka wooɗi yam, sey mi ƴama mo an kan a bandirawo kautudo mobgal ɗo na kumputuɗo mobgal ɗo kam bandira o maa naa?